זאכן וואס איז זייער אינטערעסאנט אין אייגענארטיג פון די כאראקטער פון א טשערעפאכע איז אז קודם זיי קענען פילן דורך זייער שעל פון זייער רוקן, זיי קענען זיין זייער אלט און אסאך פון זיי עסן נאר וועדשטעבלס און שוין.